Sɛ wɔka dɛ mendua ediban a medzi a <noise> nkyɛ motum edua na edziban a anka modua ɔnye eburow. Kwan a mɛfa do edua nye dɛ mɛpɛ eburow a ɔawow ɔapose dodow a maa mepɛ na asaase a modua eburow no wɔ do no madɔw do, modɔw wie a mahyew kwa n'. Mewie ne dɛm no mɛpɛ sekan da- ɛɛ- anaa dadze, dua na a no mu kor na mede etutu amona wɔ famu. Ntsi mututu amona mɛma atoatoa do, kwan kakrakra a adeda m'. Ntsi mewie ne dɛm no bi aa meyi eburow no a okitsa mu no nkokor ebiasa na mede egu mu, mewie a makata do. Modua no <hesitation> nsutɔ ber kakra, ɔba no dɛm a eburow no benya nsu edze efifir na me nsa aka m'eburow a mepɛ. Efifir no so sɛ no ho fuw a mɛsan adɔdɔw ne dɛmaa kosi dɛ eburow no benyin na aso dzi.